Para së gjithsè, zbraz dollapin e bëj një përzgjedhje midis sedhéve që do të mbash e atyre që do të dhurosh o hedhësh. Më pas, vendos rrobat që përdoren më shpissu ndë vedhé lehtësisht të aksesueshme e organizo pjesën tjetër sipas ngjyrës o llojit, të përdorur ndarës o kuti për t'i mbajtur të rregullta.